Wɔnam <noise> du. Du no so menntaa nnhu hɔn <noise> bi mpo <noise> wɔ hɔ ɔbor afe mpo na munnhu hɔn mu biara ntsii <noise> wɔdɔɔso dze naaso yɛntaa nnhu hɛn ho osiandɛ bebree -obia bebree n'enyi efir <hesitation> wɔawaawar <noise> wɔbɔ hɔn bra a <noise> wɔnye hɔn kunom <noise> wɔne mba robɔ hɔn bra a <noise> ntsi hɔn <noise> nhuui no ɔnnkɛyɛ dɛ aber a <noise> nna yesusuaree no.